Kara vôngazo zô a dia makoba reka dia a vômborozano, io zô an dia misy vitamine be si nefa io sady kôa tsara tsara be si tsirony dia nefa maro be zany olona tsy mafantatra ananjy. Dia kara légume ndreka zô an dia pôarô io zô an nefa tsara hoan'ny fahasalamana io an fa tsy maro be olona tsy mampiasa sady tsy mafantatra ananjy.